﻿Emyaaka ikumi mumaiso niinihira kuba ndi kurungi muno ndi muntu mugaiga nyine sente zange, nzaire abaana, nyikariire mumaka gange ntekaine nyine nomusaija wange omurungi nitwegonza, twiine sente nitwevuga, abaana baitu nitubaroleerra kurungi abaana baitu nibasoma, <hesitation> ebintu nkeebi, nikwe niinihira kuba nti mumaiso, mumyaaka ikumi mumaiso, nimba nyine kuba mubwoomeezi obulungi ntaine kintu kyona ekikuntaribaniza.